الصراحة سؤال محير جداً، قوة التخفي جميلة جداً وقوة الطيران بعد جميلة جداً، ولكن أنا دايماً دايماً أفضل أي شي يعطيني حرية أكبر ولذلك ورغم إنه ترى ترى القوتين يعطوني حرية أكبر بس الطيران راح أشوف جمال كوكب الأرض، بالتالي راح أكسب الحرية وراح أكسب إني اشوف مناظر حلوة، أما بالنسبة للتخفي فما عندي قدرة على الطيران فما راح أقدر أشوف أماكن حلوة.